Kuxeguaba na kuxe nche nua kayieba kuxen tsji ba thingo ka ba kuji ntha xema jma kañeja <hesitation> thi nue ntha já'an ncha thinguje ba ncha tenthate ba thi ke nchia gache ba ko yaa na the ba ko jii tsju dithusjen ncha thinguje ba nthia ntha jee ba the ba ngache ba kunthchre ba ixin ko yaa kun ko thugu na ncha na tsji ba thi ji kunthga thi ji ncha kuxena thi ko jee ba ko jii nue ntha dixema thinguxi ba dayee ba ntha thi dikon ni thi ko icha nthua ko chjan tsjee ja ixin nchi yee ke na ncha chua tsji ke jee ba kueya na thi thaxexi ba thi nthu chiyee ba <hesitation> ko jee ba tjiuba thi ntha gayie ba.